Nah jadi aku pagi tadi makan nasik telok burjo. Nah nasik telok kak biaso e kami pulek galak ngoreng dewek kan, nasik nasik telok tu bahan pertamo e tu nasik, nah beras beras kan air beras e kak di basoh di dai, dem di basoh dem tu pik ke mejik dem di pik ke mejik tu ditekan, mang kan nunggu ke dai masak. Nah sel selame kami nunggu e tu masak, masak masak telo kan, masak telo kak biaso e masak telok sikok, sek toboh kak sukang kan jadi masak e sikok bae, nah masak e tu ngepik minyak ku dai kan, nunggu e angat, dem dem ye angat tu pik telo e dem tu di goreng men la kire- kire masak diangkat men la dem masak dem di angkat nonggo nasik nasik masak tu la makan. Dem tu siang tadi makan aku makan mie goreng, makan mie goreng kak bang modah lah ibarat e tu men toboh nak masak nak mie goreng na, nah mie goreng beli ku dai mie e ye kan, beli mie dem tu di bus men toboh ade telok make telok tu di pik ke telok, dem tu men ye la kire- kire la masak diangkat, men la dem men la dem diangkat tu tadi pik bumbu- bumbu e di dem tu kacau- kacau jadi mie e tu, toboh makan. Nah men toboh la makan kan basok piring dem tu itu lagi dem basok piring dem tu istirahat dem tu sampek ke petang aku petang tadi kak makan nasik goreng, nasik goreng kak muat dewek pulek, nah nasi goreng kak ade yang nasik sise toboh pagi tadi, la dem kan diambek dio dayi mejik tu pik ke ini pik ke piring, dem di pik ke piring tu ngangat kompor, nah ngangat ngangat koli kan pik pik itu minyak e dem tu ngoreng ngoseng- ngoseng <hesitation> itu bumbu- bumbu e kak tadi bawang cabe dem tu pik pulek nasik e dem pik nasik e, tu la di campur dengan bumbu- bumbu e tadi kak ade bumbu meli di toko meli bumbu nasi goreng, nah dem dem itu diangkat makan.